हम पहिले कठौत लैसी उमे पिसान चालके राख दैसी ओकरा बाद लोटामे पानी लैसी। तब जाके पिसानमे पानी मिला मिला के सौन लैसी ओकरा बाद ताबा लैसी ताबाके निमनसे धोलैसी ओकरा बाद बेलना चौकी लैसी। ओकरोके धोलैसी तब जाके गैस बारैसी गैसमे चाडा दैसी ताबा धिकेला तब जाके बेलना चौकीमे के पानी निमनसे पोछलैसी ओकरा बाद पिसानके लौइया बानाके परथन लगालैसी आ बेलना चौकीमे बेलैसी बेलैसी जब बेला जैए त रोटीके ताबामे राख दैसी। एक पार तनका पाक जैएत उलटा दैसी आ जब दोसरको पार पाक जैएत पहिलका पार उलटाके कपडासे फुला लैसी हम अइसनके करके रोटी पकाइसी।